קורצן, א טעלעפאון ארבעט אזוי. יעדער אייינער האט א נומבער און ווען איינער וויל רופן די אנדערע מענטש, דארף ער אריינלייגן ביי זיך די נומבער. וויאזוי גייט אריבער די רוף פון איין מענטש ביז די אנדערע? ס'איז דא ווייערס מיט <hesitation> א גאנצע סיסטעם אויסגעארבעט. און, ווען איינער רופט די אנדערעם, באקומט די אנדערע א קלונג און מ'דארף אויפהייבן און רעדן.